Ny fomba fanamboarako saosy carry ohatra hoe mahandro tsaramaso aho dia ataoko malemy tsara miboledaka tsara dia asiako voatabia miaraka amin'ny tongolo dia asiako carry manamavomavo anazy tsara dia izay manome anazy saosy carry.